Adaladala reo mpifanolobodirindrina aminao reo ino hoy izy novolanjareo taminah, ana zany ohatra hoe mitabataba amin'ny aligny tsy mampandry ologno ndrekindreky raha ataonao fa mihoatra amin'ny fiarahamoniny aketo fô zany zah le raho novolanijareo.